आज कि तारीख मां मेते ज्वो सबसे अच्छी नौकरि लगदि स्या आदर्श नौकरी चि घौर बे काम कन। यानी वर्क फ्रॉम होम। अब जन म्येरि छ्वोटि बेटी चि, वर्क फ्रॉम होम मां बे मैं अपरि बेटि पर भि नजर रौख सकदू। घौर मां ज्वो जरूरते चीज छिन तूं पर भि मैं ध्यान रौख सकदू। येका अलावा परिवार वलूं ते ज्वो भि जरूरत व्हंदि, स्या जरूरत भि मैं पूरि कर सकदू। पैसा भि अच्छा कमै सकदू। त ये तरिका से मेते ज्वो आदर्श नौकरि लगदि स्या वर्क फ्रॉम होम यानी घौर बे काम कन अच्छू लगद।